One of the times in my life I felt a real moment of joy was when um- there’s been so many things but this one stands oot for me. My friend asked me to do this live play and I’m thinking oh my god the monologue was so long, thinking how am I gonnae get that into my head, these lines. And, do you know, it was amazing the joy that I felt because I’ve no got a photographic memory, you know, so I had to have a Dictaphone- read, Dictaphone, listen and somehow I got that monologue in. And it- that- just- see just that feeling of joy that I accomplished something that I thought I couldn’t do, that was amazing.

I lo- I worked in this hotel years ago and honestly it was amazing ‘cause I’m a people person and it was so life-giving. Anyway, the thing I really loved aboot it was, you know, you’re seeing people happy, you’re making them feel good. But th- the other side what I didnae like was people that you worked with, the employees. Some of them had these titles, right, and they would abuse it. It was like power trippers and I would always challenge them ‘cause I would look oot for the young and the underdog. And that’s the thing I really did not like, the way people thought they could treat people because they had this power ‘cause of some status to their title of the job.

Years ago I met my partner up the dancing- oh it was so funny, right! So he is a dancer but I thought he is a dancer but he’s a bit of a chancer because he was trying to get my attention constantly and I’m thinking no way because I was just there to enjoy myself. So I was playing hard to get, you know what you do, right. Anyway, so months later we kept meeting. Every other month I’d meet him up the dancing and then I gave him the benefit of the doubt and the rest is history.

I’ve got this precious object- I do- I treasure it. Um, it was when I was expecting my fourth child, eh, my friend that I knew, she was really lovely, she gave me this as a gift and it was a Black Madonna. It was wooden, the- the way it was a' carved oot was stunning. And it’s the Black Madonna with her wee baby in her arms, and I thought- it just always- you know, I’ve always treasured it. It’s just lovely.

The job I’d really like to have where I’m at just now is- over all my experience over the years, you know, I’ve got so many skills, but the main thing for me would be helping people mentally that cannot let go of things. Like, I’d be a declutterer expert, put it that way. ‘Cause I’ve always- I’ve always hated clutter, I think it’s a statement of mind and I know people struggle with it and it can cause depression and different things, but I would love to have a group- a team of people, ‘cause I’m good at delegating, to help them to help people that cannot, um, declutter. They’ve just got clutter in their life.

One of the best nights I've ever had in my life was amazing, right. So I’ve got my big friend eh, no mentioning names, but he’s just- I love him and we go roller discoing. And we actually went for roller disco lessons so we could go for the night oot at the weekend, it’s like an eighties music night. And eh we just love it that, you know, it’s just so much fun and the music, it’s everything aboot it, it’s just- and people are just dead freeing. You don’t, y-y-you know, you don’t need to be a professional but to go to a night- that night was amazing, me and my friend roller discoing.

My biggest hope for me in the world would be peace and unity. The wars would come to an end, the poor innocent kids that are getting traumatised and innocent people. Also, I know this is another one, that they would reduce the plastic because what it’s doing to the environment, you know, it actually gives me anxiety.

Growing up with my parents when I was young, there was a lot of good memories but my twin was my mammy’s favourite so she was a bandit to me, right. But see my daddy, I was his sweet pea, he loved me. He made up for the love that my- ‘cause my mother- you’re trying to find your identity when you’re young, right, you’ve got a mother telling you she wants you to be like your twin and I’m like oh my god it’s hard enough trying to find your own identity never mind wanting to be like somebody else. But my daddy, he made up for that- but I’ve got really good fond memories of my parents, you know, they did d- they were just lovely. They tried their best.

A good party for me is really letting your hair doon, right. Dancing a' night, karaokeing, doing limbo dancing – just having great fun, you know, everybody just joining in. Having fun, the great atmosphere, you know, just letting your hair doon - that’s it. It’s, eh- for me it’s the music as well. The music’s got a big part in it, and the company, the people that’s there - that makes it. So, if it’s a celebration whether it be a birthday, you know, like a big birthday, for me it’s who comes to it that’s happy for you and, you know, you can just be yourself. You just don’t need to- life’s too short to be somebody else, so when it comes to a big occasion – be yourself.

A typical day for me is- so I watch the grandsons every noo and again and, honestly, they keep me fit. So, I get up every day and what a typical day for me is- I’m in a wee routine, you know, I get up, I keep myself active, you know, I’m an organiser so I’m always on top of everything. And then I’ll go and get the grandkids fae school or nursery, and then I’ll go to the skateboard park, and then I sometimes think I’m still twenty and I skateboard with them- gave myself concussion the last time I was there so I’m no doing that in a hurry. And I go to the swing park with them and I run ab- y-you know, it’s really lovely just to have the- the time to spend with your grandkids that there’s no pressure. You’re there and you’re at ease, you’re at peace. So, that’s my typical day.

A skill that I’d loved to have learned is to restore something back to something that’s remarkable. You know you’ve seen this thing that’s like oh I’ll just dump it but then you could actually you know restore it to something that’s unrecognisable. I think that is a brilliant skill to have. And I- ‘cause I seen this woman paint a table. Do you know what I mean? And the table you would’ve thrown oot but she- she- she made that amazing. These chairs she got for a fiver oot a charity shop. They were ancient kind of a chairs, they were antique looking chairs anyway but the way she restored them was remarkable and I think that is a skill that is priceless.

My opinion on AI I think is it’s genius but it’s also quite scary because it’s like computers- if computers shut doon and you’ve lost all your data, you know, this is a kind of a robotic- I- I’m trying to find how to put it into words with m-m-ake- explaining it, how I feel about it. I just feel it’s genius but there’s also- there’s- there’s a concern aboot it as well that is- it doesnae sit right with me.

Whe- when I was young I was brought up in this tenement up until I was five and then my mammy got this hoose um and it was up and doonstairs. Oh my god, it was like as if we’ve moved into a mansion. We- we had um it was like a five bedroom house but the up- going up and doonstairs and we had a porch which it was great ‘cause see if it was raining, me being with five brothers, you know, we would play football in the porch, you know, it was just really happy memories. It was just a nice- we had a big garden at the back, we had a front garden. And coming fae a tenement when you’re young, is- I’ve got vague memories of that ‘cause I was really young but, you know, where I was really brought up- the house that we were really the memories were made was in that up and doonstairs home. It was so- it was s-such a transformation.